تماں نے ماں رے ویواہ رے باراں میں ہنبھڑائیس کہ میں ویواہ کریو تقریبن آج تھیں ترن سال پہریں ہوں بلوچستاں میں کام کرتو تو سوشل میڈیا میں ماں نا کافی مائٹ ہتا منیں اولکھتا تو اوئاں کیدہو کہ بھائی سوکرو ماں نیں پسند سے۔ موں کام کریو پانس سہہ سال کراچی میں پسے ماں نی اینگیجمینٹ کیدہی پسے اینگیجمینٹ کری پسے منیں کہیں ہوے موں ان ماں ری جیکا ما آوی تو امیں گیا سوکری زونوا۔ مزے واڑی تمیں وات ہنبھڑانڑاں کہ سوکری زووا گیا داہ جنڑا پندرانہں جنڑا مٹ مائیٹ اوبھا تھے گیا تو کہیں سے تو امیں گیا بیٹھا روٹلا کھادہا اماں ری خدمت بہترین کری۔ بیٹھا کچہری کری مٹھائی کھادہی ڈاڈہی اماں ری خدمت کری لاسٹ ٹائیم امیں کیدہو بھائی تمیں نیہرو سوکری تمیں زوئے تمیں سوکری ناں زوئو انیں سوکرو پسند آوے سے جاں نتھی آوتو، موں کیدہو پرہو کہ آجکل نے دور میں سوکرو زاہتو نتھی پنڑ موں گیو ای زندگی بھر نو ساتھ سے نبھانوڑو سے تو ہوں گیو تو ایوے حساب تھیں امیں گیا زویا ہوں بھی ای ٹیم میں ماشا الاہوں بھی سوٹھو لاگتو تو میں کیدہو ڈے خبر چار ای منیں پسند کرے سے جاں نتھی کرتی۔ تو سوکری اوبھی ہومہیں منیں کہے کہ ٹھیک سے سوکرو پسند سے تو ہاراں ٹہک ڈئی کہیو کہ جمائی تھئی گیو۔ تو اینے کورٹ نے تھرو کے وکیلاں نے تھرو غریباں نی ہیلپ کرشے کوڑاں کیشاں نی بنیے ماتھے قبضا تھے گیا پلاٹ ماتھے قبضا تھے گیا تو سوٹھے نمونے چھڈائے ڈیشے مندر میں فنڈ وغیرہ لئی آوشے، جکو غریب سوکرا بھنڑی ریا یونیورسٹی ماں فوج میں تھی تڈنہں بھی ایئاں نی فنڈ پٹے مطلب لئی کرے مطلب اینی مدد کرے۔ ہر قوم نی مطلب سوٹھی کوشش کرے سے ای ہر مانڑو نے وس ری وات نتھی ہوتی مطلب بھگوان کوئی ہمت آلے سے۔ اماری قوم میں بھی پیشے واڑا بھنڑل لکھیل بیٹھا سیں وڈیراں نی چمچاگیری کریاں ہاروں سبھ کو تیار تھے پر کام کریا ہاروں کوئی تییار نتھی، کامریڈ نو پانس سو یا ہزار روپیا ڈئی کہاشیں توں ونج کامریڈ فلانڑو کم کری اچ تو کام صحیح کام ہوئے تو ای کام نتھی کرتا ریا ایائا ہاروں کرے کافی تقریبن بئے ترن سال تھیا فقیر آفیس کھولی مطلب سوٹھے نمونے سوکری ناں ایم کیدہو کہ ای سوکری سوکرے ناں پسند کرے تی جاں ناں۔ مانڑاں کیدہو کہ سوکری کیوی سے تو موں کیدہو سوکری تو سوٹھی سے میں ناں مانڑاں کیدہو کہ شرام راکھو تو میں کیدہو شرم آپاں ناں سے ئی نہیں جکو کہیدو او ڈاریک کیدہو تو میں اوئے ناں ایم کیدہو کی سوکری منیں پسند کرے ری جاں نتھی کرے سوکری ناں ایم کیدہو کہ ای سوکری سوکرے ناں پسند کرے تی جاں ناں۔ مانڑاں کیدہو کہ سوکری کیوی سے تو موں کیدہو سوکری تو سوٹھی سے میں ناں مانڑاں کیدہو کہ شرام راکھو تو میں کیدہو شرم آپاں ناں سے ئی نہیں جکو کہیدو او ڈاریک کیدہو تو میں اوئے ناں ایم کیدہو کی سوکری منیں پسند کرے ری جاں نتھی کرے سی ای رسم کرے ورے اماڑی تھوڑا گھنڑو رسم ہوئے تو وڑے زانڑو پڑے واپسی تو بابا امیں اینے جا وڑے اماں رے رواج میں روٹلو کھورائنڑ لائے منگوائے سیں جیکے اماں کنے بوٹ پہراواے واڑو ہوسے تو میں کھادھیوں تو نیرانے چکر تھیو تو موں۔ موں بیٹھلو تو موں رو ہاڑو سے تو میں بوٹ اتاریو تو تاڑیو ریو تو میں کیدہو کرے شوں رو۔ ٹھیک سے تو بابا تھوڑی دیر تھی تو نیٹھ پہری گیا باہرے پسے بئے ٹے منٹ بیشے وڑے ٹیم پیریڈ ہوئے تو زانڑو پڑے واپسی ائیں باراتی زکو ہتو کافی وسارا نیہرے گیا باہر تو ایئاں نیں آہستے آہستے روانو کریو تو موں ماں ری لاڈی روتی روتی آوی تو ڈوشیں تو شوں ویواہ تھے تو ویواہ ماں اوں ئی روشیں تو رات نا ست تھیا گھرے پوہتا۔ دہاڑو اوگو منیں اونگھ آوے ناں تو ویواہ نو شوق سے مناں اونگھ ناں آوے دہاڑو اوگو تو گڈیوں آیوں ریوں سائونڈ کہے کہ لاڈا یار سائونڈ ہوشے تو پیرنڑوا زاشے موں ایڈجسٹ کریو رو کہ موں پانجی شادی ماں آ سسٹم کریش پانجی محنت تھی سبھ کجھ موں اینے کریش ایڈجسٹ پسے بابا امیں جان لے گیا لگڑا چینج کریا پنڑ لاڈاں ناں ٹارچ ہوتی نہیں بابا خوشی سے۔ امیں ہوارے نوں سڑا بگڑا بادھی ت بجے اتھی جھیلے اماں ری ریت سے کہ مندر ہوشے تو باہر بینہڑوں پڑے تو گھٹیئے تو مناں زانڑو پڑے سو حاضری بھرنڑی سے پسے بابا روڈ پاہے اماری بارات نو سائونڈ ہویو بسوں وغیرے اوبھیں تھیشیں، مانڑاں نیں ہاکریو ہ وغیرہ سبھ بدہیں آئے کہ زانیاں تیار تھیو امیں زائے لاڈاں ناں پرنڑائے آواں۔ امیں زائے زان کاڈھے گیا تو آگر زائے امیں زائے بریک کریو وڑے کنیں محفل کری سوٹھے نمونے۔ ای بدہا ماں ری خوشی میں شریک تھیں تو منیں بھی ڈاڈھی خوشی محسوس تھی میں اینے بریک کرائی سوٹھے نمون منیں بھی ڈاڈھی خوشی محسوس تھی میں اینے بریک کرائی سوٹھے نمونے خوشیکری وڑے مندر ماہ بریک کریو وڑے امیں گیا ڈاریک ہاریاں نیں گریج گیا تو گھراں تھیں تھوڑو باہر مطلب گھٹی سے تو اماں ری زان آوے سے تو ایناں بیہاریں سیں، جو ریتی رسم ہوئے تو ریتیہ رسم کرے بیہاریں تو تھوڑی دیر بیشیں ڈھولے رمشیں پسے ایم تھی بھئی ایم تھی اماں رے بابا واپسی زووں جیکے بیہارے زوں موڈوں ریا جیکے سوکریوں واڑو ریو منڈپ ٹھائیں منگائیں ہیلو تمار پھیرا کراواں منیں زانیں بیٹھی ہوئیں وری زانڑوں پڑے سے ساگی جکے بیٹھک میں پہریں بیہاریوں سے او ساگی میں زانڑو پڑے سے۔ پسی ای رسم کرے ورے اماڑی تھوڑا گھنڑو رسم ہوئے تو وڑے زانڑو پڑے واپسی تو بابا امیں اینے جا وڑے اماں رے رواج میں روٹلو کھورائنڑ لائے منگوائے سیں جیکے اماں کنے بوٹ پہراواے واڑو ہوسے تو میں کھادھیوں تو نیرانے چکر تھیو تو موں۔ وری زانڑوں پڑے سے ساگی جکے بیٹھک میں پہریں بیہاریوں سے او ساگی میں زانڑو پڑے سے۔ پسی ای رسم کرے ورے اماڑی تھوڑا گھنڑو رسم ہوئے تو وڑے زانڑو پڑے واپسی تو بابا امیں اینے جا وڑے اماں رے رواج میں روٹلو کھورائنڑ لائے منگوائے سیں جیکے اماں کنے بوٹ پہراواے واڑو ہوسے تو میں کھادھیوں تو نیرانے چکر تھیو تو موں۔ موں بیٹھلو تو موں رو ہاڑو سے تو میں بوٹ اتاریو تو تاڑیو ریو تو میں کیدہو کرے شوں رو۔ ٹھیک سے تو بابا تھوڑی دیر تھی تو نیٹھ پہری گیا باہرے پسے بئے ٹے منٹ بیشے وڑے ٹیم پیریڈ ہوئے تو زانڑو پڑے واپسی ائیں باراتی زکو ہتو کافی وسارا نیہرے گیا باہر تو ایئاں نیں آہستے آہستے روانو کریو تو موں ماں ری لاڈی روتی روتی آوی تو ڈوشیں تو شوں ویواہ تھے تو ویواہ ماں اوں ئی روشیں تو رات نا ست تھیا گھرے پوہتا۔ سی ای رسم کرے ورے اماڑی تھوڑا گھنڑو رسم ہوئے تو وڑے زانڑو پڑے واپسی تو بابا امیں اینے جا وڑے اماں رے رواج میں روٹلو کھورائنڑ لائے منگوائے سیں جیکے اماں کنے بوٹ پہراواے واڑو ہوسے تو میں کھادھیوں تو نیرانے چکر تھیو تو موں۔ موں بیٹھلو تو موں رو ہاڑو سے تو میں بوٹ اتاریو تو تاڑیو ریو تو میں کیدہو کرے شوں رو۔ ٹھیک سے تو بابا تھوڑی دیر تھی تو نیٹھ پہری گیا باہرے پسے بئے ٹے منٹ بیشے وڑے ٹیم پیریڈ ہوئے تو زانڑو پڑے واپسی ائیں باراتی زکو ہتو کافی وسارا نیہرے گیا باہر تو ایئاں نیں آہستے آہستے روانو کریو تو موں ماں ری لاڈی روتی روتی آوی تو ڈوشیں تو شوں ویواہ تھے تو ویواہ ماں اوں ئی روشیں تو رات نا ست تھیا گھرے پوہتا۔ سی ای رسم کرے ورے اماڑی تھوڑا گھنڑو رسم ہوئے تو وڑے زانڑو پڑے واپسی تو بابا امیں اینے جا وڑے اماں رے رواج میں روٹلو کھورائنڑ لائے منگوائے سیں جیکے اماں کنے بوٹ پہراواے واڑو ہوسے تو میں کھادھیوں تو نیرانے چکر تھیو تو موں۔ موں بیٹھلو تو موں رو ہاڑو سے تو میں بوٹ اتاریو تو تاڑیو ریو تو میں کیدہو کرے شوں رو۔ ٹھیک سے تو بابا تھوڑی دیر تھی تو نیٹھ پہری گیا باہرے پسے بئے ٹے منٹ بیشے وڑے ٹیم پیریڈ ہوئے تو زانڑو پڑے واپسی ائیں باراتی زکو ہتو کافی وسارا نیہرے گیا باہر تو ایئاں نیں آہستے آہستے روانو کریو تو موں ماں ری لاڈی روتی روتی آوی تو ڈوشیں تو شوں ویواہ تھے تو ویواہ ماں اوں ئی روشیں تو رات نا ست تھیا گھرے پوہتا۔